जो दक्खिन अफ्रीका देश है। उस देश को इंद्रधनुष का देश भी कहा जाता है। वहाँ हिंदू भी पाँच प्रतिशत लोग रहते हैं।